जू कंप्यूटर ची वेगा मुख्य संघटक छीन सबसे पैली त सीपीयू जू डाटा त प्रोसेस करदू दूसरू ची मदरबोर्ड जू सभी कंपोनेंटस त ज्वॉडी राखदू तीसरू ची रैम जू अस्थायी डेटा स्टोर कना ले वंदु चौथू ची हार्ड्राइव जू डाटा और फाइल त स्टोर कना ले वंदु पाँचवु ची पॉवर सप्लाई जू सारी कॉम्पोनेंट्स त बिजली ड्योंदू।